Nte fee i ka, i ka, i ka, i ka, i ka bala dimoo loŋ ne. parisiko i be wo loŋ na niw i maa. maa, barama woo barama ke yiroo la, a be faa la le. se susiti pisiko a ka baramoo, a ka dimoo loŋ ne